Laɓirgal nafata ko laɓde sukkundu hoore kañum e sukk wahre. Kala ko sukkundu woni e ɓanndu neɗɗo, kañum nafata ko ittude sukkundu ndu haa laaɓa.